Kartal keredi ko kaalis waɗtee hen. So tawi a waɗi hen kaalis <hesitation> ni woni wona e piis he. E piis ko toon ɗum mooftoto, ko toon humpito ngo fof woni. So tawi a naatni ngalɗon kartal e nder masiŋ holla kaalis ko njogiɗa. Tawi a yiɗi yaltinde kaalis kadi ñoƴƴa e masiŋ ko njiɗɗa fof yaltina. Tawi njiɗɗa kadi ko yoɓde kaalis kadi ñoƴƴa hakke ko foti njiɗɗa yoɓde kañum e kod ma ɗum woni yoɓa.